Raha kolerana maso ndraika <hesitation> raha ohatra ka hoe tena hoe naturelle izy ah de miisa akeokeo amin'ny dimy akeo, fa raha ohatra ndraika artificiel mampiasa lentille regny ah de possible hoe ahatratra vingt vingt akeo kolerana maso.